Val za ná queity gá ztal dy xob-giny riunbé, riunbé xob-giny býah nii raktxé lany plat bëxy, ni casi nax zy giny rziend rabá cun vald xtiax, txe dó sëdy looni txé, txe zazy tiop btiwx, btiwx, btiwx bítxy lony txi nani par býa, gulá nú xob-giny lany plat bëxy cun giny color azá ra ni, nú gazá xob-giny lany licuador, zygá nax giny, gulá giny color, nu’ vez, véh-véh gá, nú xob-giny ló zëty, xob-giny zëtbudy, ra ni na xob-giny lo zëty, nú xob-giny giidy, cun ni rie ra btiwx, btiwx xnya loony, nú vez, txy rgx giy lo zëty, gulá xob-giny gidy, zomën nii ztë clazy za ni ní, ¿xini za lani rye lo’gy?, este giny color zy, cun xigazy xi’rá getxtyl rye lony, rëeny rú rack ni, bëyni derech loogi rai gudy, nú xob-giny ngá za tipo ga xob-giny xnya, zied’ ma cun btiwx ngá zy rzal raba lony txi zëzy, gulá nú xob-giny bíahz, txi logy rúth raba bíahz, xob-giny bxady naré, txi logaí seny en vez de btiwx rzal raba lony, bxady rzalraba lony, bueno, nú vez gá rzal rabá btiwx lo’ny va per cun bxady cun <hesitation> rá many gy rzal rava lony nú vez, txi zy runtxee raba val xob-giny béldob nah nú vez.